Sun pa d'acordi dë duvré i animai ënt ël circo e ënvece ënt i zoo al e bel vedìe s'a sun nasü li ëndrinta, s'a sun pa stait catürà fora për esi li